Injo kuliah iya angura ku kua sanna pentingna, kah injo kuliah injo punna selesaiki akkuliah, hebbereki nguppa jama-jamang, ngura ku mie pakunjo kah iya punna ijazah sma ji dipake andattara kuliah tala nahojaki anua taua, anre nahoja ko jasa apa nu pake, anre ntu pole nakuamo <hesitation> jasa sd, smp, sma, sekarang inni ejasa kuliah mami i dibutuhkan, kah punna anre sarjananu eh lerei anua, pabboja jamang-jamanga, jadi iyamo njo pentingna njo anua njo <hesitation> kuliah iya, kerua injo pole anua njo, kuliah iya <hesitation> punna na epunna diuppami injo njo sarjana iya njo bangga to injo org tua iya, <hesitation> nakuaomo oh anakku nakke sarjanai, apalagi punna na usse tetangga iya anremo ntu nakuamo, he iyanu injo njo mae nge penganggurangi, pasti oh i anu ana na injo mange iya eh, eh sarjana taua <hesitation> naselesaikangi tawwa kuliahna nah penting injo, eh terangkatmi isse injo arenna keluarga iya, maingi injo biasana njo punna akkuliah taua. Kah arai balas dendam, ngura ngkua balas dendam kah tu toana anre sikolanna eh, jari ana na mi i akkuliah, nah iyanjo biasa njo pakkuliah injo njo iyanjo sanna penting-pentingna njo, kah anda to intu pole napappada tu toanna angkua anre sikolana, jadi iyanjo sanna, iyanjo njo sarring-sarringna injo pentingna njo appakkulia ia njo, maing injo ehe tala siri-siri maki ri tetangga iyaanremo ntu punna kuammo, eh apa njo mae titelna iya nu kulliah ji i, anremo ntu punna nakuamo eh tammatan sma ji mo mange, pasti nakua nu kulliahji injo, jadi iyanjo pentingna to injo akkuliah iya.